Ndikka mi lora dubi temerre didi ko Sali ngam wakkati man buri njonde jam be de'itaare. wala hallende ardiibe amin, wala wuibe banta jotta.